Mushuklarda quyidagi umumiy sog'liq muammolari mavjud bo'lib, ularga oziqlanish muammolari, noto'g'ri ovqatlanish, oyoq va bo'g'im muammolari, tish kasalliklari kabi muammolar kiradi. Ular esa ularning sog'ligiga juda ko'p muammolar yetkazadi.